Një strategji do të ishte me mbjellë kultura rezistente ndaj thatësirës o me zgjedhë bimë çë lîpënjën më pak ujë. Mund të grumbulloj edhe ujin e shiut me cisterne o liqene artificiale, për me sigurue çë të mbjellat të kenë mjaft ujë në periudhat kritike.